E <hesitation> kwaant, kwaant xtkb'an kambiar e la personalidad si kwaant uno xtijuuj lo ke es a leer y a escribir y kwaant xtik yaa wnaq wu estudio chqe por ejemplo chu jun komunidad jun aldea y todo para ke xtkb'an kambiar jun chumo wur kostumbre kb'an opinar chjay ruuk' y despues xt'ek ahi' en su komunidad talvez xtk'ob'ik jumuul lo ke es actuación verídico formal y religioso eso es muy importante kambiar la foralidad..